ki̱ ni bi kan chi don lonichi ngegu, ka nan wule ki̱nibi ye ka yikadu yaka swa yiri swagu kin ki̱badu ka ma loko nge ki̱ yara du ki̱ taradu ki̱nin yi wiin wiin wiin kabedu ki̱n bekanin yodu. ka a kare kin a be a yo nge a ku kan ka lonkimin de nge yinu ka ledu ka nin sidu kanin yidu kanin yodu kanin yodu har kama lo ka lwedu ka a ma longe yikayu ki̱ ma loni ki̱ yo kwaru a di, yikayi ki̱ yo kwaru a filange wu ki nan swandu ki yo we koru a bale ki̱tiban ne dinedu ka a le nge mwan mwa dandu kano do ka swedu mwa tedu ki̱nin danku mwa tedu mwa yaki̱nin ne mwa yadu ka kanadu aya ayo kada da a kuna fwiye nan kannu kinibi ki̱ do lonichiye. ka a do lochiye ka ayo fatutu a kul bwesumye, a mwe ki̱ kasanewe, ki̱ karatunu